एदी बिदेसी सङ्हतिया मोर्के दोसारी हप्तावा भेते एवइ बणिय जौत मुइ ओकरके उहे देउकही पातरी पातरी गर्ममा लगावे वाला लुगा सबह्, सुतिक लुगा हसइन जुन । इअ घमवसे हैने डाहे वाला लुगा सबह ओसने लेले यावके कहबाही । कतउकी एबे एखाने गरम पर सकलाई साझा बेहना चाइ जाणे हलही । साझा बेहना इचिहिची जाणे हसइ ओकरा लागी त इचिहिची इचिहिची मठगर लुगा यनबिय फेरी बन्ताइ । इचिहिची मठगर लुगा फेरी यनके कदेबही साझा बेहना लगावे वाला । दिनक लागी त उहे देउनकही गन्जी सबह भेलइ हसे सट सबह भेलइ । ओसने लुगा चाइ अ भर्बहिया लुगा सबह यानके कदेबही । जहाजै घमवसे झिन डाहो एखाने घाम फेरी गहनी भेलइ गरम फेरी हसइ <noise> एखना । गरमक जुनमा एबे त तोर पतिरी पतिरी लुगवा लगोले बन्साइ ।